Köögiviläq, midä õnnõ suvõl saat? No värskiq herniq näütüses, värskiq heq- herneq ja sis määntsegi värskiq uaq ja noid nigu sääntsit ei saaq iks talvõl. Ja tegeligult egaq säänest värskit tomatit, kasvohuunõ uma Eesti tomatit ka ei saaq iks talvõl joht.